ko mi haani ndara so ni a wari sodudago mota gollira noka e fuccu yonki gollira nokol. Goo fu tawe e njaha dara inji makka, ndara bandu makka, ndara koyɗe makka. So ni a tawi innji ɗun e wodi so ndaraata, njaha ngadda annuɗo ndara kembe a anndi so be ndarata so ni ka boyi, e ka golla naka naywi, nadeka wala e be mbawi anndungo. nden ndara koyde makka nden dara makka, kila fakkina shoda ko woɗi.